ia, kizitin̈y marin̈y za nian̈y in̈y e fôtiny raha jiàby ataoko zalahy tsisy raha manjary feky, halako baka man̈ano raha karàhan̈io e, an-ten̈a zen̈y mba miezaka man̈ano raha, mifen̈y man̈ano raha tsisy raha manjary raha io, zen̈y amizay mampikizitin̈y be anakà mampameloko feky e!